Sutning turli xil turlari mavjud bo'lib, ular orasida toza sut, past yog'li sut, yarim yog'siz sut va soya suti eng keng tarqalgan. Toza sut hayvonlardan olinadi.